Raha mampiavaka <hesitation> amin'ny ampondra ndraiky soavaly ndraika zany raha koragnintsika. Ny soavaly natao itaingenan'olo, fa ny ampondra ndraiky natao itondrasana entana. Zay zany mahasamihafa ananjy.